<hesitation> أكيد النصيحة إللي أجدمها له <hesitation> أول شي إنه يحأول إنه يطور من مهاراته، يطور من لغات- من لغة، ويتعلم أشياء جديدة مثل: الدورات التدريبية، أوالشهادات المعترف فيها، بعدين يتأكد من السيرة الذاتية تكون <hesitation> محدثة، ويبدأ <hesitation> بشبكة علاجات مهنية يكون عندها فرص <hesitation> أكثر، <hesitation> فرص جديدة أكثر للعمل.